nandobhe nindii kipindi chaki chakichiko kaahandre kono no konodeha. Kanhandre nkolo ntea nenye nbhoha bi kabisa elokwoni. Ndrahiya kaiimu <hesitation> nisifuru munda niitunze ndri muntu balaani kantoe. Ikala ele mwaswe bhono mwashe umaelegebo, ehe kandre kaa na ndiyere nanierisi damwakasira ore oneibi kerevyokoa de la kwata olo, lakini nt'omboa itumiendra mudole sana omeibi kilekule bhihe na ntokorochocho.